Ke iin ti ña xakuayo alas ocho ni alas seis taxa ke iinti, ta ho o on kini vii xhitati, kini vii xhitati ta kannri na tila ngutiyo tá kini vii xhitati do ki'i ki'ini ke iin kito ho dikuan ña xhitati, ajan ta xanri kuenta m jum.